Me-u'chi kifad ewa'n-chi kisag cocoa n'chi kafad baȳeē but o-shee-o-mu mú o'chi-chi bankpunge. <hesitation> dikan. dikan êwa. banet mbe-ba-chi cocoa bá da jew wa' mbe-ba chi dikem ewa. so o'chi-chi chwom nki bi mu-o chi bija akpuga ewa ne'bayep me mu chi kifad cocoa. mu tiem. a'tiem úkwon. n'nurse. a'nurse kpait uda kwon after n'kwon. nyip nda pet kwon erin"mu nurse nkire o'kere ukwon esaug after wti ka'ma'wda kwon. a'kwon nee azong a'feé- e-yip okere o'man epou ohure. eyip e'sang udi kpet e'kwon ké bikēt o'kire n men' o'kan ue-yip n'da kwon. ekwon ene-ba'tiem ntun ka' my ditun udi aʒong atauge. man eve bakyie e m'a'n eket mbi-bi-ji ntwob n'mung ka'mbi bi kan.

Katak bakye batere mbe a'da kwan a'da' bwo bakye a'me okom ba'bap and cocoa mu ka azung. cocoa mu'da' kwon obiyi ajé anyéé mu ko mu aje atomge. mu ko' so ke' cocoa a'uu or bayep ba' nyde atuu ka' mbé áket. aket so that byirim bi da'zim a'tiem. bé bukyi ke. edu nyi benkwo benkwo nyi azung afee. kaakim kenkwa ue wki la'kwop e-chu. kenkwa nki káákim we'kenkwa nkyi-ki kwōp e-chu. ueikwa nkyi kaakim aa'be-chi eduu ēmen aabe kwon a'tiem kiket. ezinge nki kyikan'aju. e kiny okwa. afe ekyi da nyde okwo'a. akpet e-kwon kerange a'maa-kwon byien a'bi byi ba kpu byi jua bifere wa-byi chi ési eja būsa. aakun banana or kenkwa kyi kaākim. aa'kan a-tiem kiket atun kan-ki kirange a'mu-a' tun ka'nki e-shang nyie e'da'kpo. nyi eda rebe éné. Atued hanye so ibat mye mu mu anye keja bosa <hesitation> so ibat kentuwa ke ja bu sa kele ke tor nke achu ateng ateng inketu because nke ba yep kan ke ba yep kan ke nke anye ke sum ke pung kuri eshe babia ebe ba chin